Də achi <hesitation> hiya dəa mɨndə <hesitation> mɨridə nə'ə kush halangən wato nzakɨn kush halau ɓegɨchi hinə'ə tsamagiya ftə bagɨchi hinə'ə mɨndə tsɨratə njiye begɨchi hi nə'ə mɨndə <hesitation> dakekke njiye mɨndə nda hankala gən wato ndzakɨn <hesitation> mɨndə tsapə mɨndə tsapəni asɨkə rayiwa mɨndən asɨkə pichi nzakɨn janəa vɨdi səə tsapəni susai ndagən kala mɨndə hinka monə nkin ndaacha ndza mɨndə nə'ə halangən eh'eh la'a nzachi nda hala ‘e'ehə damuwa ni musaman are kanə'ə vɨdichi njiməm vɨdikɨn nə'ə gən ɓam njichi susai ndagən ndzachi mɨndə gurzazang ‘e'eh halaung tɨchi gɨ ngga'a kala mɨndə in acha ndza nda <hesitation> hankalan macha ndza nda hudə ɓari, nggɨrə sə kush ndsa nggirə sə nauɗɨm asɨkə rayiwaung ahim nggɨrtɨn e naudim wato komu ni ma ndzanugɨchi naudum fii nərrə nda ɓari ti ndza nda ndəwogi tsapi sai ɓari ɓam-ba-mmi. Sə bamə ka ⱱdikɨnə nə’ə maa taɗa sə tsappə. Kak mi’ndə macha una ɓaməkɨn, macha gə səə də’ə səəa nə’ə vuuga dzi’kin a humwachigɨ fɨtə nggam vɨdɨki’nd taɗa ganə nzaməm shiməm ahanə. Ah ah, sən yakekɨe unanga mɨndən ma sən sa’ekɨe mbuhitɨnmɨn, sən saekie tsu unagaa vi’diki’nə a sɨkəhale ɓamə. To sən damuna ndama ma dzɨkie a ɗuwo taɗa sə tsappə nii ka mɨdən. Diga hii ganə a vɨdi kɨtsadɨn gaa halengu sə də’ə nəə vuuga humwachingɨ fɨtə. Hɨn kam hɨn mɨ zabə tasə sə sam mbazaiga nda mɨndə. ələtiigɨye dɨga ko mahyaa ndɨɗa nugwa, hɨn bo tsamagɨna nugwaa hwayanə ndagu huma nza jam nda hii ndama ma huɗanə hɨna una vɨdɨkɨnə jam, tɨna dzɨnyi jam. Masəə ələganə, pichi nggɨ haa dugu. A hii mɨ rə pɨkɨn nggɨ haa dugu boo, hii mɨ rə ko mu a sɨkə ndəngu nayuwa tasə səə nggahanye. Hii mɨ rə pikɨnnggɨ haa dugu hɨchi nii səə ələga ko wo ganə asɨkə vɨdɨchi. Nggam vɨdikɨnə nə’ə tɨməm waa-shi nda ko mu akii tsu mɨnaməm. Achi mɨndən nitluwapau səkɨn tsu, suwanən, yadasən. A ndaa ɓe mabɨzə sɨkəngu bo. Ko da ɓegɨye maɓɨzə sɨkəngu a ndaa tsa’an hiya dingnggə takɨrə nda ko dugu amma nzau, ndɨ yafanən. Nzau ndɨ yafə ɓari, nzau ndɨ huɗə ɓari, nzau ndɨ huɗə jam, ndɨ huɗə <hesitation> təwolingu. Ko da ekkihisiya, ka da a lumu, ko da a makaranta, ko ka ha lənə hɨcha nza hii nəəa ndɨ huɗə ɓari njiye hiya nza jam, hunəa narrə nda ɓarin, hii mɨ pɨta ndɨ gɨna kɨn. Achi sən ɓarin a shigu, hii mɨ pɨta ndɨ gɨnakɨn jari. To nɨngga’a fa shawaraa vuunə ganə achi hunə mɨ fa hunə mɨ gə lənən dɨn, to lallai nahagɨməmma <hesitation> botengən.